Pos paquí palas Villuercas tenemus las chambergas, pa quandu hazi rascu, las vaqueras palos casualis, las de prumas pal iviernu, los impermeablis pal augua, las blazers pa dil arriscau,… Essu es lo que me sal assina de chopetón porque tapocu es que tengamus tantas cosas endrentu'l armariu.